A a pat gootel huunde go'o ɗiɗi ɗin pat nufi, kañjum ɗum wiyata hoolaare. kooloɗaa neɗɗo, a anndi mo ñaamantaama hakke maa, mo cuucataako maa, mo yiɗataa hoore maako, mo accee.